Noy bulinirga wontiri noy gollirta. <noise> O yehi e nder ira bollirga ngan e giɗɗa, e wodi bollinirga ndiyam, <noise> e wodi nga hite, <noise> e wodi nga culɓe, jan kan ire no ngaɗirta fu non <noise> e wodi gokko waɗete non, e dari muɗum <noise> ta wari fu a no'antante gere gene sai tawa to nofanun ngattuɗa ɗun sai tawa wuli. to ndiyam no ngattuɗa sai tawa wuli, <noise> walla bo to liɗɗi ngattuɗa sai tawa wuli, non non ko tawe fere-fere e wodi latinde ndiyam non wulinta, e wodi latingo nayma non wulinta, nyandu e wodi latingo kulle gote ko fere wulinta, ira gollirte ko der likitare ko nandi e muɗum. e wodi ma latingo ngaɗago hono redu tagaɗo non, ɓiɗɗo e rese e nder muɗum ira non ko kewi fere-fere. <hesitation>